<noise> shayijan kan e ɗuuɗi, ɗon ɓaleejan, ɗon daneejan, ɗon shayijan huɗo huɗojan, ɗon leydileydijan, ɗon ɗam suga, ɗon ɗam walaa suga.